بكل سرور! كيّ التي شيرت سهل برشا. أول حاجة، حط المكواة على حرارة مناسبة للقطن. بعدين، رتب التي شيرت على الطاولة أو لوح الكيّ، وابدأ من الأكتاف والأكمام. مرّ المكواة برفق على المناطق المتجعدة، وكرر العملية على الجزء الأمامي والخلفي. تأكد من تحريك المكواة بشكل دائري لتجنب حرق القماش.